Kalo pakaian sayo tergantung tempat, kalo contoh nyo, kalo pas main, pakain sayo tu yo pakai baju kaos, pake celano jeans, yo begaya lah yo kan, pakaian yo pake pakain bebas, biaso nyo pake kaos, banyak lah stel- stel otfit- outfit biaso nyo untuk main, nah kalau misal nyo untuk hal-hal tertentu, misal nyo kuliah, nah memang di ketentuan di kampus itu kan jelas pakaian tu harus sopan yo kan, pake kemeja, pake kerah lah inti nyo, harus pake-pake yang kek gitu, pake bekerah, jadi kalo ke kampus sayo kan emang taati pertauran, pake sepatu pake kemeja atau pun batik kan, pake yang berkerah- kerah dan pake celano yang idak ngetat- ngetat, dak bolong-bolong yo memang sesuai dengan peraturan yang ado di kampus lah sayo taati kalau untuk pakaian, kalau untuk hal- hal tertentu, paling sayo ngisi kegiatan- kegiatan di luar kampus, contoh nyo acara seminar acaro diskusi, cam-macam tu yo sayo biaso nyo secari pribadi ayo sering pakek pakian yo yang sopan lah, yang pake bekerah samo kek di kampus, kareno menurut ayo itu masih acar formal kan, Acaro formal jadi sayo pake kemeja, pake batik, makek-makek yang bekerah lah kalua acara kek gitu, walaupun dak formal-formal nian dak apo sayo lebih, lebih suko be secara pakaian tu salah satu penilaian orang jugo kan terhadap kito, orang ni rapi, orang ni bersih kek gitu-gitu lah penilaiain orang terhadap kito gitu lah terus pake sepatu segalo macam, terus kalau acara kondangan yo biaso nyo kalau di tempat sayo tu, yang namo nyo kondangan tu wwajib pake batik gitu, wajib pake batik kan, pake batik daerah gitu kan, nah kalau pakain adat, adat melayu gitu kan jadi pake pakaian melayu, apo lagi biaso nyo kalau keluargo, kaluu keluargo acaro nikahan, acaro yo acarao-acaro kek gitu lah pasti kito sekeluargo. keluarga cowok cewek pasti kito dikasi seragam yo kan pake baju samo-samo biaso nyo kan baju kito tu pake baju-baju melayu, baju-baju melayu, nah baju melayu tu macam apo biaso baju-baju yang bahan nyo licin tu nah, bikin ado-ado yang apo namonyo yang di pinggang tu pake sarung namo nyo klau di tempat kito tu, sarung nyo yang dari adat kan, nah ado jugo. Kalau cewek tu pake tekuluk, ado bahaso nyo tu kalua tempat kito tu ado pake tekuluk nah itu, jadi kalu untuk pakainsayo secara pribadi sayo tergantung tempat. kalau ayo ketemu orang orang yang menurut sayo di atas kito yo sayo pakai pakaian yang sopan, kalo orang tyang formal, kalua acara acara main yo biaso pake apo celano pendek kan pake baju kaos yo nyantai, tergantung lah kalau sayo, formal dan dak formal tu beda pakaian sayo begitu.